Aà awawan a hefta gonga ha zane ngam toh goɗɗo wawai volwuki amma oyii ko feɗ'e bo owawan ovinda hado ɗarewol ko oyii man.